Jokuraiko ipuereko jaereta oyomboe no solamente imembireta omboe imisireta omboe si no que iru vareta omboe no jaereta yarakuakatu yaeko so <hesitation> ñamae rambueve mimba, <hesitation> ñanoiva, yaimba jare joko ñanoi yevi ayurureta no, jaereta tanta yarakua, kia ou oiko yave omombeuma yandeve, yaimba oe oim, yave ñande ñanereta iyiviri kia omae oi yave jaereta oikua yaema yandegui jokua conocimiento, jokua arakua jaereta guinoivae tantako ikavi jare yande mbaeti yaupiti jaereta iyarakua no jokuraivi jaereta imiari oyoupi no, jaema tumpa etei omboureta ipuere vaera jaereta imiari de esa forma oyoupe no